चॉपस्टिक का फायदा यू छ कि ये खाना क धीरे-धीरे और ध्यान से खान म मदद करदी छ, जैसी खानू का अनुभव बेहतर होदु । इसके अलावा, ये हाथ की मोटर स्किल्स को सुधारने म भी मदद करदी छ। फॉर्क और चाकू के फायदे यू छ कि ये खाने को काटने और खाने में आसानी प्रदान करदा छ। फॉर्क से खाने को पकड़ा जा सकदु छ, जबकि चाकू से वेक छोटे टुकड़ों में काट सकदा छ।